Nambiire nkwikara, abantu, bakiira kukozesa omutwaro gumu ha mitwalo ebiiri bulikiiro, omuliweeki nebakozessa emitwaro etaano obundi musanju. <hesitation> Omuwezi nengira ziiri nka mitwalo abiiri, habiiri ne'etaano.